Baktu nyaku mene miki umah kumi domi rebung mei domi rebung aku opo opo unisiwoku sandiri minisan tangan pakasawongkule itu kei kuman kei siti tuawenek kuman kei maase woki kanna seikepare rebung sinan tangan mama ancoldapoka menae cakalang kuah mekakara kei melaa no seteu mengei tanala babae ndei ndarenu oh iyo mo waian eh dola piring sa sa kuman anala oni perlu beso tasumiwo <hesitation> siwon nuulange rebung jago moka yang angkolooion setuano yai domonokeni semoup <hesitation> tu siwon ta beso saku paeerenyi waatole kei memang karo konyeye wadi bakekale lanela wetatoleh jadi pi tu awawene jadi sinie alinee maentu okite agleni kampiring medong latung piring <hesitation> edomametdomaa tu piring sa kayomi sisa menero peila kela ato ne ndei mola beso mokanta kuman medo mokedi lebe ohmei sumiwo kong dano klamaane kapu tu dua jago ohiyon jadi beso keimei nanena Jadi taso miwomo iyon oki sumiwo ada mo pindah kakataleien yah se roko nitu weta sinan tangan kwa jadi jago mokang ah wimpilakulase peilakaantole kosudabong mama ngkante sinobokenti bir tadei ah sesoo ah sudahmo jadi minakar telantu sama reen ndeimo ilagula sakowang tamateno kengkei beso ohiyon jadi yah se minedot temeo mareng ohiyon itu tuana moke okimi tu weweana da munta sumiwo tamparana kapuni tudo jagoen <hesitation> mengeangea teri tule akou paan pasiwok mokela sumoup sakoan taki tamei ki umei si wokela tuana koupaan iyon ta meima sumiwe terunyei njago nyei <hesitation> pakoon tenga hari kwa pekaan tenga hari nyeii njago ah weta neng bakuaen wetuaa salalu paar nyei yakuli mou kengkei kuetuaa momenitu jadi manyaku kupaar masih wolaan tuana haa korei lino bulayan pare sumoon tuana nadi karna jago moken palintinu yuru mane tuan tuanae maantu tuana nte mato neta ma jago nyei, nye menganga mokang hyungkoa <hesitation> tasbi wope kasih kula ya kawisa mokang komeng kalang erior mpaya ngenyi ohiyon itu tuana yah tamatolo ka keila sumiwo jadi tuana pe ohiyon nakartela wituti simiwol <hesitation> sepasasiwoku semum taya sei mila monataap meike kama laker paayangen mesantang weta lure yah peilaan kula sa maanto iwaya sapa ntoro ah menu sinantang nganu kelei minayano kapu minayano <hesitation> kapitu jadi ya sei roko moka memi